<hesitation> Misy karazany maromaro anh menaka vita aminà raha maniry, agnatin' izany anh: menaka soja anh, menaka coco anh, menaka tournesol anh, menaka zavokà anh, de menaka oliva. _x000D_ Ny mahasamy hafa anjareo reo ndraika amin'ny fomba fampiasana ananjy, menaka tournesol mbanà soja izao izy anh natao aminà ro, menaka coco zao izy anh tegna mara ananjy anh le ampiasaina aminà randragna.